Oh miele kie-kie bui leh omun oh tem-tem abiu gle-gle endieh yurro gle-gle nkur-ishn-shn inie olyieh biu osulu inue oyle leh okukwu ogoh kie adeh igofolu nyin ifieh ari ihieh shin mie ari wurin wu ori ogro leh bie mie chie-chie endieh otem tembie nyinu gle-gle o'ute-ute nkuie amu osule nyinu ouru leh okukwu gom yeh napb mie lehwurim, omile wu-wuie kiebonbon, olum-lumie inuie leh bie kule ari bie ozan okum leh omuie, omie kumu ari okuin leh omun endieh okum leh wu-rin ichong kiebonbon kie mele ble-ble oru-rui fiele npne olep-lep akuie lenpne kie bele-bele endrich ute oban ozan kienni okwu-kwu kie nenni leh wutale endeh kiekieh rieria kie rie rie ozan kiebon okie leh omuin kie miele ele ihieh ozan wuran oburo ozan nkwe oburo ozan bielep oboro olyiel kenn ari wukule wui osle-sle ori kie wninw isha ari kie wui bielyieh bie